Bir-biringizdan g'azablanganingizni payqadim. Lekin, sizlar bir-biringizga vaqt berishingiz kerak va o'ylab olishingiz kerak. G'azab bilan aytilgan so'zlar yurakka nishdek botadi to'g'ri, lekin ozgina vaqt o'ylanib, keyin yana gaplashib olsangiz o'zingizga kelib qolasiz. Albatta, o'rtangizdagi adovat yo'q bo'lib ketadi. Yana ilgarigidek yaxshi munosabat qila boshlaysiz.